Ja nchu chunda uchiga vito jina yaa tu'ien uchiga <noise> thase thase nine tathe thuanda ndaxrute ndana tanda nda thji jma ntho ya thuse ntho thi jma ndo tanda thitu chjan ndo ndase singathen na costeño si'o kugamaxra ko tujndhi ngeña thjigo xaspara xa xe'en ndaxra chilate de pollo, o sea adobo jna xi un costeño na kai yu nthia guajillo' thona gujnu chela guche ya ya na ku ajo la o pimienta na ku comino na ya thjian thjigu th'o the singathe ndo pero ndo nda medio tsi tu xaxin ndo aceite <noise> ta te singa jna ya <noise> ta ntha chjan yaa ndayexin ni comida o nexin nchi caldo o nexina thi thon ndo uchia la yon tunse jnayua o tujndi ya la ndaxra tuba xra caldo <noise> thjigu ya <noise> ni jnayu ni jna katse o nison nomas jnayua o sea xruthio ndhola picado jnayuba o gutujndhi ya thi singathe caldo ya nchi ya nchi sinexin nixin. <noise>